Në ko'o ech du tejk du naj uka'anyë jue yë dun nëbet kubetëp du këxë puxkë myaj manaka'ap jadun yë dun näkëx kukëxëp jedun we'en du këxë myanak nebya dun oy myat'sanyë jedun, jedun najk myak u'ukambyë jadun dun këxë a'ixënyëp bi'i je bi'i u'ujtë nebya dun mukanyë, jadun jedun wynpidnëp jadun madyunëp këxë ka'ap yo'oyëp jadun yë dun, jue am manyt jadun mujnëp yë a'ax dun nyaka yak ujpyë, a'ax jadun nyanembyë amaxa'an am je brochaje jedun mya myajtunëp jadun jedun nynëkëy ninëpëkëwëp tanapyejt'am o pu'uy am, jadun jedun nënyakon nënyabëkëwëp nebya dun këxpë a'am bada'am, në ko'o jedun yajxon tëjk ujnëp, në ko'o jedun këx ujnëp.